<hesitation> Raha za zao manana trano fisakafoanana an, de ny zavatra ataoko akao de sakafo malagasy ao misy vary an, vary foto-tsakafon'ny malagasy de misy karazana ro jiaby an, vita gasy, ohatra: ravi-kazaha sy henan-dambo an, ananambo sy lôka maina, anamalao sy foza.